زه به اوبه لږ مصرفوم، لکه د څاڅکو سیسټم داسې به يې کاروم. زه به له وچکالۍ سره مقاومت لرونکي تخمونه کښینوم. د باران اوبه به ذخیره کوم. زه به د کروندو ترمنځ بوټي ولګوم چې خاورې وساتي. زه به له حکومت او موسسو مرسته وغواړم.